Kalo uju kabaya gena ngom tono ene rasi, ngom campur se rinso, rasi ngom ojo ene, ojo rai ngom bundur, bundur so koroho rai, rasi ngom oro ake, so koroho ene, so koroho rai rasi ngom coho ene, coho rai rasi ngom dide